المكان اللى ما زورته بس أتمنى أزوره <hesitation> هو الأهرامات فى مصر، دايما <hesitation> تجذبنى بتاريخها العم-العريق وغموظها، الأهرامات تمثل إنجازات هندسية مدهشه ومعجزة خالدة، أحب أعيش تجربة استكشاف هذا المعلم العظيم، كما أن تاريخها الفرعونية وثقافتها، <hesitation> أرغب في التعرف عليها <hesitation> وعلى تفاصيلها أكثر عن الحياه عن ذلك الزمن.